Laha aminakahy aloha, tsy ara-dalàna ty fampiasa raha mahadomely amy fanatanjahatena. Satria <hesitation> <noise> mila tena hoe vatanao vatanao amy maha i anao iny zany ro atanao fa tsy mangalatsy. Lasa mangalatsy zay la ohatsy ka mampiasa raha mahadomely satria fa tsy fanatanjahatena sasy, lasa tsy fisà zany raha iny amizay fa lasa halatsy, tsy misy taviny.